Siz har doim eng yaxshi sovg'alarni tanlaysiz. Ularning bari menga judayam yoqqan. Har doim ularni ko'rganimda kayfiyatim ko'tariladi. Hatto, kiyimlarni ham razmerlarimgacha bilib olasiz. Hammasi menga to'g'ri kelgan <noise> Nimani yoqtirishim, nimani yoqtirmasligim to'g'risida juda yaxshi ma'lumotlarga egasiz. Rahmat sizga menga shu qadar e'tiborli bo'lganingiz uchun. <noise>